Gn'akamaroane biby fantako da mana-maso agnaby, fa misy biby kidikidy, sy de maro lotry mety sy misy masony, ohatry hoe: esa, kakana, <hesitation> lita.